खइले के तीन दिन पहिले तक मछरी के फ्रीज में धईल जा सकेला। कउनो-कउनो मछरी एक से दू दिन में खराब हो जालिन।